היא אקטאר חאג’ה רומנסיה שפתה פ פ חיים, ז’עמה וחד אלז’וג’ין כ’באר פ אלסן, כאן גאד’ין לוחד אלמקהא, באג’ין יברקו, ו אלר’ג’ל כ’באר מסיקין ענדהו אלע’כאז ו כיזיד ב סעובה, ו אלז’וג’ה דיאלו עאדה בקאת שדה מסקינה, תבר’קטו בשוווי ו ע’אונתו אין פווא ברק, ו יג’בד ליהא וחד אלוורידה ו פארחן בזאף.